Inzi ndari nishiri mwana ndakhatùkha mukhana umanye nuwakhutukha mukhana khari vushere varoranga mwana wowo wakhatukha vwalivwakhale ulola munduyiza manzu avola vivuli vovo ndola mukhana uyu udhukh unyala khumba azi ingo wanje muyai wanje haliyo havivuli vene varevaa munduoyo na hureviikhu mukhana mwene akubali naye khandizi khareva sasa avivuri vavorezia khumakhumorome namukhana kwakharivuri vavuranga mushere ayu avoranga mushere aya avoranga halina muyai yengo yeye unyala khunubali uzii shinigara ukubalanga unyala khuvola shirikhulola muyai mwene ta niinzia nishiri khumulolakhe paka mulote khunzi shavalomba vwiyangu mwakhalomba vwiyangu sasa muyai amaa yenji yizee namuyai wandi mulombi havundu wamunyala khulolanira muyagi yize khandi we uvukhule mukhana wundi khandi muzi naye naoyo namuyangi wundi hauhenzekhu nari yakhuyanzize uvore nyee muyayi nuri iwe umuyanzize akhoree ngee sivakhakhola ndio amunye mumanyane ah. Khuiweza khumalombe ridhiriha ria ngola ndina riandii za haalombe ridhikhu madhikhu geru galiga khare, wakhalomba ridhikhu muyai amanyi iwe umuyanzi ye akhuyanzi, sasa iwe ulavugula mukhana wari nayeuya khandi muzi kujenda wanga muyai, muzi khulola ni hango halai anoo nihango hatamanu, wakhaenzu yaho ndiono khari mukhana mwakhaveza naye harore ahah nihalai, has muvalayoza khandi, khurero iweza urombe vwiganyu, khumuyai oyo alizakhuvugula amuzii, ludhakhaho umanye wakhazia lukhali sasa, ludhuka hango henao uhane luyali ilali, umanye ndakhiza harene, huyu ni mama, huyu ni baba, yava nivakwasi. Khare wavukhanga subui uzii mumujeruu anaa mushere haenzaa galaa avora hee nimukhari, avori nimukhari yadhukuha, ayenzii, yuzire mumujera, khare kwasieza mulujina vamavalombe maveve muvule varee yaho vavagalee avagumangee lajina. Sasa umausi usiluwenya khulaga, umanye vakhuloimanga vavole ulimukhali uvola eeh, khari mushere yizakhumu khari ajendaza kumbe yizakuhujungusa avolala <hesitation> ah nimulai nimukhali vene vamonyanaza iria nimukhali akhoraa igasi, ufuire mama zinguvu, umuhemazi ulombe igasi yumunzu nuwogiza vindu nulomba nulomba munzu henao havanduo. Aleroo vakhana vanuundi vakhana vanundi nuvavora lero venya mba, muvovanya enza iwe nuzire hango hawenee uhane yabo vayanzi, ulanje mushere mama, ulanje baba, vakwasi alanje vakwasi, uhaneho lugali lului, vakhuyanze vamanyee khari babao nayizekhureva zingombe valiyama za vwangu, vavavola za nyee, avavoree nivukhu avahane zingombe, khuvanava nundi nuvavorera ndiono vahurivaa tawe. avavolaa genyu gavi ga khare niwe mmh mmh khukhonyanga, uhuviranga amenyanga na ukhuhuriranga ajendajenda yukhu.